Stori simbu kamois mumu nge dia sim taim di teng bu komois mumu di ta ngas nge paro se geita inamon, e geit bu mardar ini simi taim nidi takap malan te bu madar o bu kamois mumua. Me di history bu kamois mumua how di tang nga no mosimi inamon mi kastam a ngas nga ngasngas ngas te. bu tumbu geit git ta nga ong vain. Ai ini geit teme senisim ngan a git ta kap varasuria se geit a kastam e giet new ireland e geit bu madar kavu neken tabar. So u lalro vakoit ngan be mo va se gito history ngas te bu kamois. sim bu kamois <noise> bu kasi git malan te ni. malan te ni git te mo. malan ni ita ngas varasuria ngas te bu saun. madara how di teng nga mo malan simi komuniti se geit <noise> mi ting geit teng a mo malan ka geita miwanpla saun be mo pamli be mo geit teng mo A mi mandar mane senia i katubu dia a teng aut. Simm taim tanga aut bu mandar kakauk di nga deng nasia di kap nga bisi sen. Sen di nga kuder ngan ta nga ra mo mo ra di kap nga bisi. di su nga ka ateng nga masai a ding ra kunder ngan an mi mandar an angan murangai ta ia mi mamas sa parivur ma ia bur bu kovan bur ateng nga kakinets ateng ra kavu ut a mi vunatarun te te nga to nge ru. a teng ra morangai geit teng me wok tsang kastam sena. ra bu tumbu geit, geit teng vasangan nge ka mi kastam bur ta ngas mo ngasingas te i kove geit. A geita tete mo rakot. bu mandar go ta ngas ngasingas se gita. Kasam bu tumbu geit gi ong ita gnas por vangasia geit ta ngas deng suria bu sana kain binangau va ta la git ta rakot ma tsokor geit bu mandar vour geit ta oit na steretim ngan e geit bu youth. bu youth git ta nga mo bur di nga mo ita mo ngan mi kova ita deng ngan mi matam ita ngas mo tlakiran mi inamon a ngas kalai se geit mi nono simi komuniti o kap. Bu kamois gi vakoit suri va se geit Komuniti ta kalai va gita vasngei sim kom saun. bu kamois gi ong peven va gi ta varasuria mi tirio kambar ngan akalai rourouriu te. di drngaria va ini mi tino git te mo sen ni simi taim ni akap kalai. sivunan e geit bu mandar ma mi langai ni simi karot <> saun gi ta kap deng suri te se geit ta kastam a se geit a kastam a se geit a kastam daun bu kamois di vakoit ngas ngas ngan va git ta ngas varasuria mi kastam vorvor ngan a git ta mo ngasngas suri geit ta ngas lakiran bu nene. bu kasi. bu koko. bu pal se geit. e ta ngas tlakiran mi pasin kastam ta ngas mo se geit a u lalro pengan be mo va gi ta ngas lakiran va i va ko bisnis, i va ko saun. ita ngas tlakiran a suri geit ta mo kalai simi komuniti kap ka saun. malan e geit bu brata susa be mo sim komuniti mapua.